шипагер көріпкел телепат хиромант
қандай ы ана толғатқан уақытта бірінші мен толғатамын
халық емшісі бедеу әйелдерге қалай көмектеседі

он күннен кейін аяғым ауыр болды
дәрігердің дәрісі дауа болмағанда көріпкелдің құмалағы құтқарады ма
мүмкін ол сол бір медицина саласындағы қызметкердің қателігі шығар толық медицинаның емес
бес елдің төс белгісін кеудесіне таққан бауыржан нұржанов бұл
сонда жұрттың барлығы мені көрген кезде пакетін алдына көкірегіне тығылып қашатын тұғын
сен бірдемені айтасың қазір көріп і неғып қаласың
ол кезде енді медицина дамымаған кезек қой әлі жаңағы ғылыми дәрілер ғылыми зерттеуден өтпеген кезеңдер
өткеніңді оқып дәл диагноз қойып берсе таңғалмаңыз
баяғы иә әлімсақтан келе жатқан біздің қазақта хандардың жанында емші мен көріпкел құмалақшы болған жолын болжау үшін
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет пендеміз ғой ток шоуын бастаймыз
ол алдына келген адамның ойын өткені мен кеткенін айнытпай оқитын маман бірақ көріпкел емес
ол атақты марал ишанның ұрпағы емші бірақ дәстүрлі дәрігер емес халық емшісі
ол кәсіби халық емшілері мен дәрігерлерінің дүниежүзілік қоғамдастығының президенті
ол шапағат халық емшілер мекемесінің жалғыз құрылтайшысы ол халықаралық сократ сыйлығының лауреаты
ұйқы терапиясының патентін иеленген бауыржан нұржанов бүгін біздің студиямызда алдымен сюжет көріп алайық
бауыржан нұржанов халықтың ризашылығына бөленіп жүрген емші көп адамның дертіне дауа тауып жүргеніне талай жылдың жүзі болған
түрлі емдік қасиеті бар әуендерді қойып биаток арқылы емдеп жүр ол қазір ақтау қаласындағы шапағат халық емшілерінің мекемесін басқарып келеді
осы уақытқа дейін ем іздеп келген науқасты шипасыз жіберген кезі болмапты
асқазаным ауырып іхі түйіліп мхм келдім мхм
ыыы менің өзіңізге қойып жіберген диагнозым ыыы больницаға барған кезде анықталды ма анықталды
сол ммм сол диагнозды қойып берді де олар да иә сол мхм
енді содан бергі ііі қазіргі жағдайыңыз қалай қазір жақсы іхі тамақ ішемін бәрі жақсы мхм
дәстүрлі медицинаның жілігін шағып майын ішкен маманға емдеушілер тек батыс өңірден емес еліміздің барлық аймағынан келеді
оның ешқандай сынамасыз тамыр ұстап тапқан диагноздары кәсіби ақ халаттылардың айтқанымен жүз пайыз сәйкес келеді екен
сондай ақ талай жанның дертіне шипа тапқан емші өзін қызылорда өңіріне танымал болған әулиенің ұрпағымын дейді осы қасиеттері сол кісілерден дарыған мыс
негізі қандай бір қағидаға сүйенетін болсақ ыыы ежелгі дәстүрден келе жатқан ұғым болатын бойынша ыыы әулиелік әмбиелік негізінде жиенге қонады екен дейді
бала күнімде мен бес жасымнан сахнаны жақсы көрдім сахнада өнер көрсеттім
і және де ыыы сол кезден армандайтынмын халық медицинасын мойындамаған және де халық медицинасының
тас ғұн дәуірінен келе жатқан ы саласын мойындамаған адам ыыы мен ойлаймын ол мұсылман оның ішінде қазақ емес шығар
ауырған жерін бір ұстап ақ дертін айна қатесіз айтатын бауыржан ағаның басқа да қасиеттері жетеді екен мәселен от арқылы емдеу
оның айтуы бойынша барлық кеселдің емі бар оны тек таба білу керек дейді
бауыржан аға студиямызға қош келдіңіз енді сіздің әрдайым уақытыңыз бола бермейтіні белгіл ғой десе де енді бүгін біздің студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз
сізді шақырып сонау алыстан алдыруымыздың себебі де мынау студияға көп хат келеді
ішінде бауыржан аға қазір қайда қай қалада қаралсақ деп едік емделсек деп едік деген хаттар көп
енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой ммм менің түсінгенім жазылмайтын дерт жоқ тек оны таба білу керек депсіз
ассалаумағалейкум рахматтула баракату барлықатарыңызға сонау киелі маңғыстаудан жалынды сәлем
мен негізі мамандығым дәрігер дәрігермін бірақ осы ы халық медицинасымен айналысып
бес мемлекетте өзімнің білімімді деңгейімді көтеріп және де мемлекеттік лицензияның иегесі і атанғанмын мемлекеттік лицензияны білесіздер дәрігерлерге і медицина қызметкерлеріне береді
сондықтан да әрбір ыыы адами зат өзінің ыыы шынында да мына кеселсіз пенде болмайды
ең бірінші басты нәрсе сол жүйкеміздің ыыы құруынан жүйкенің әлсіздігінен болатын нәрсе ғой
басты міндеті дәрігердің болсын ақ халат киген ыыы халық емшісінің болсын
ең бірінші ііі келген емделушінің көңілінен шығатындай оның дертін таба білу
ең бірінші оған қолайлы жағдай жасап өзіңнің өзіңнің тарапыңнан кім екендігіңді бірінші маман екендігіңді дәлелдеу
аға ең бірінші көпшіліктің бір сұрағына жауап алайықшы
қай қаладасыз сізге қалай жазылуға болады қалай қаралуға болады қайда емдейсіз
ммм қазіргі таңда менде он төрт облыс болса он төрт облыстың он төрт облысында да ыыы мен атқаратын мекеменің ы филиалы жұмыс жасайды
қызылорда ақтау қаласының ортасында жиырма күн қызылорда қаласында жұмыс жасаймын жиырма күн ақтау қаласында жұмыс жасаймын
және шақыртумен қандай облыстарда қай филиал директорлары қай филиалдың ыыы кәсіби халық емшілері сондай ұсыныспен науқасқа көмек керек
және де емдеу жолының шарттарын көрсетуге шақыртатын болса мен қазақстанның ресейдің түпкір түпкірінде
кез келген жеріне барып ем көрсетуге емдеуге дайынсыз иә әрине
енді айтып қалдыңыз ғой филиал директорлары мамандар деп ол жердегі емшілерді қалай таңдап қалай аласыз қандай талаптар қойып аласыз
халық медицинасы емшілікке үміткерлер бізде бес ыыы анықтамасын дайындап келеді психдиспансер наркодиспансер ыыы ыыы тері аурулары өкпе аурулары және де сотталмағандығы туралы
онан кейін сексен алты сұрақтан тұратын біздің тестік сұрақтарымыз бар міндетті түрде
сол тесттік сұрақтан өткеннен кейін ең бірінші анықтамалар анықталып келгеннен кейін тесттік сұраққа жауап бергеннен кейін ғана біз ыыы келген үміткердің бойындағы қандай қасиеті бар
жаңағы қойлатын сұрақтардың барлығы сол өзі салиқалы мәнді сұрақтар ғой сол жолын
оны өзіңіз құрастырасыз ба міндетті түрде ол құрастырылып келінген нәрсе
біздер міндетті түрде алпауыт мынау ресей мемлекетімен бірге жұмыс жасаймыз
бірақ қазіргі таңның өзінде ресейде де украинада халық медицинасына ешқандай қолдау жоқ
жалғыз қазір әлемдегі бір мемлекет ыыы қазақстан деп айтатын болсам мен оған жаңылыспаймын
себебі қазақстанда ғана халық медицинасы өзінің конституицялық қорғамы және де қолдауы бар мемлекет іхі
айтып қалдыңыз ғой ммм сексен алты сұрақтан бөлек қандай қасиеті барын анықтаймыз деп
яғни сіз жұмысқа алатын адамның халық медицинасынан хабардар болып қана қоймай бойында бір ерекше дарын қасиет болу керек міндетті түрде иә міндетті түрде
негізі адами зат жаратылысында бір үйде тұрған баланың да ыыы неше бала туса соның бойында да түрлі түрлі мінез құлық қасиет болады
сол сықылды тегін адам таз болмайды деп бекер айтпайды
әрбір келген үміткер өзінің бойындағы қасиетін ортасына еліне дәлелдеп келген
мен текке бұлақтың көзін ашушымын еш уақытта халық медицинасына үміткерге сен былай емдеуің керек мына ауруды былай қылуың керек деген қағида қатып қалған жоқ
өзіңіз қандай ауруларды емдейсіз
менің тарапымда мынау ауруды мен емдей алмаймын ы мен мына нәрсеге араласпаймын дейтін себебім бұл сыныққа араласпаймын мен ашық сыныққа
яғни сынықшы емессіз сынықшы емеспін хирург емессіз ыыы травматолог емеспін хирург емеспін
дегенмен енді келген сыртқы жара ммм не болмаса ммм бір ыыы орысша тілде айтқанда свиш дейді үңгір қалатын науқастар болады
кесінді операциядан кейінгі болатын отадан кейінгі ы сондай нәрселермен жұмыс жасаймын
және де мен сыртқы мына псориазға сырттың жарасына өте құштармын соған өзімнің бір ынтам кеткен
бұған дейінгі біздің тілшілерге берген ақпаратыңызда сол ыыы әсіресе екі бағытқа көбірек көңіл бөлемін деген екенсіз жүйке аурулары мен бедеулік
осы туралы ашып айтып беріңізші
ыыы жүйке аурулары болғанда жүйке жүйесіне байланысты
біріншіден енді мен ыыы осы дәрігерлік мамандықты аяқ тамамдағаннан кейін сол гистология дейді
мына языкомышление на подсознание мына адамның жүйке жүйесіне жұмыс жасау ы құралын пайдалана отыра
адам өзіндік психологияны мергеннен кейін сен өзіндік бұның барлықтарының деңгейін і зерттеп білуің керек өйткені ыыы өзің диуанасың кімге пір боласың дейді ғой
ең бірінші нәрседе мен сол адамменен ы осы қандай тарапта қай жай күйдегі болған оқиға екенін зерттеп
содан кейін өзіндік диагнозын қойып ем жаса емді жасауды талап етемін
және де і мендегі тағы бір шарт емделуші келген кезде маған үш күнге дейін текке тегін келіп қаралады
себебі үш күнге дейін мен осы ыыы ортаға үйрету өзімнің ем жоба тәртіптерімнің барлықтарын қадағалап көресетемін
және де қай бағыт бағдар мен қырық бір бағдарламада қырық бір бағытта бағдарламада жұмыс жасаймын ем тәсілін
мүмкін ол менің науқасым емес шығар мен неге оған өзімнің і немді ыыы уақытымды бөлуім керек
екінші бедеулік жағына келетін болсақ енді мына жерде залда да отырған кісілердің өздерінде айтатын нәрселері болар м мен
иә бағдарлама барысында ол оған
мен мына нәрсені әрдайым айтқым келеді
осылай ы бірінші алла екінші біз бағыт бағдар беру арқылы біз текке ііі путеводитель дейміз жол бастаушы болып сол кісілерге бағыт бағдар берушіміз
сонда мынандай оқиғалар болады м бір жылдың ішінде осы астанаға мен шақыртумен келіп бір жылдың ішінде жеті бала өмірге келіп оның біреуі ғана қыз алты ер бала болды
сіздің көмегіңіздің арқасында аха емнің арқасында
соның ішіндегі ең мен негізінде қандай бір аурудың болмасын сложность дейді ғой қиындығына қараймын срок деп айтамыз мерзіміне қараймын сол маған бір өте ізденіске
ол жеті анаға да бедеулік диагнозы қойылған ба сонда
ііі не только текке бедеулік емес ол кісілерге тіптен ііі ендігі жерде бала болмайды айтады ғой крест қойылды деп орыстарда сондай болып келген кісілер болатын
және де ұлы сөзде ұят жоқ қандай ы ана толғатқан уақытта бірінші мен толғатамын
мен сол анаменен телефонда отырамын үш болса үш бес болса бес бірге біз толғатамыз содан кейін ана өзінің жұмысын атқарады бір қызық нәрсе осындай
пациенттеріңізбен иә телефон арқылы маған сразу ол передается мен ы беріледі
және де осы мынау ммм көп жерлерде енді осы ы бағдарламаны көріп отырған кісілер де айтатын шығар танитын кісілер
ммм мына алкоголизмнен емдеймін мен негізінде өте аз емдеймін бірақ өйткені оның несі өте күрделі ол қиын
бір аурумен жұмыс жасасаң басқа ммм науқастарды коюың керек өте күрделі енді бірақ жаның ашитын нағыз бір керекті болатын оқиғалар болады сол кездерде
сонда ол кісілер айтады біз сізбенен танысқанымызға кейде өкініп қаламыз дейді өйткені ол кісілер де арақ ішівататын болса не болмаса арақ ішівотқан ортада болатын болса
маған бір тылсым күшпенен сол нәрсе беріледі мен сол уақытта телефон мәзірін қосамын ол кісімен сөйлесемін дәл сондай
яғни сіз алыстан сезесіз бе ол кісінің ішіп отырғанын немесе бір сондай ортада отырғанын телепаттық ыыы байланыс бар
ммм түсінікті мен кез келген науқасыммен телепаттық байланыста боламын кез келген
жаңағы сіздің өзіңіздің жақын туыстарыңыз ауырып қалатын болса мысалға деймін аяғы тізесін ауыртып алды сіз оны қалай сезесіз оның ауырватқанын
қалай мысалы сіздің жақын бір туысыңыз ауырғанын сеземін дедіңіз ғой сіз мхм ол туысыңыз
сен жақсылап есті әңгімені менің алдымнан өтіп кеткен емделушіні ішсе соның арағын толғатса соның толғағын сеземін дедім
бауыржан аға ол ішсе бірақ сіз мас болмайсыз ғой жоқ құдай сақтасын
дұрыс өзіңіз патенттеп алған ұйқы терапиясының сырын ашыңыз енді
бұл жерде енді ұйқы терапиясы шынында да қазақстан бойынша менде ғана патенттелінген терапия
ол құнарлы құнды сондай ы энергетикасы киелі қасиетті жер деген жерлерінің барлықтарын мен аралап
сол жерлерден таспа үнін жаздыртып алып келгенмін магнитті таспа деп айтады бұны
және де бұның ең керек нәрсесі ұйқы терапиясының менің таңғалатыным біздің ііі басқа ұлттың өкілдері келген кезде брінші мен үш түрін қоямын ұйқы терпиясында
музыканың үш түрін қойған кезімде олар айтады маған басқа ұлттың кісілері маған айтады жоқ құранды қалдырыңыз дейді
құранның мәтінін қалдырыңыз құранның мәтінімен жатқымыз келеді дейді
а біздің ііі жаңа өзі болған қыз төркінін танымайды дейді ғой мына мұсылман менің бауырларым айтады құран бізді раздражает дейді куда то уносит мені алып баратыр бірдемеге дейді
мен айтамын енді кәлимаға тіліңді келтір ертең уносит на самом деле сенің последний путіңе осы ғана керек саған одан кейін ештеңе керек емес
сондықтан да осыған дағдылан деп айтамын ұйқы терпиясының әсері жүйке жүйесіне өте жоғары және де орыста тағы айтады ғой от доносщика многое зависит деп
сіз қалай оны тылсым сыр бағытпен екі ортаны байланыстырып сөйлеу мәнеріңізде ұғындыруыңызда ол кісіге түсіндіруіңізде
біздер і қандай нәрсені болмасын басында түсіндіріп айтамыз ұғындырамыз содан кейін барып музыка ы құран қосылады
қырық бес минуттың ішінде адамдарымыз кәдімгідей жылап шығады кейбіреулер ер адамдарға дейін бар жылап шыққан
сонда бұл жерде ұйқы арқылы емдейсіздер ме міндетті
ұйықтатып емдейсіз бе бұл гипнозға ұқсайды ма гипнозға дым да ұқсамайды
өйткені барлығының көзінде өздерінің шүберек көзілдірлігі болады мен сырттың есіктің алдында тұрып қана айтамын
енді аға тәсілдерін айтсаңыз сіз заманауи қазіргі техника технологияны қолданбайсыз диагноз қою үшін білуімше иә мен ыыы
сіз қайдан біліп қоясыз қалай біліп қоясыз біліп қоясыз деген сөз өте дұрыс емес шығар деп ойлаймын неге
дұрыс айтыңыз аға мамандық әрбір маман бойынша мысалға әрбір саланы зерттейтін болсақ мысалға біз айтамыз пульсодиагностика деген нәрсе кәдімгі тамыр ұстау
хиромантия деген нәрсе алақандағы сызықтарды байқау
ы тіліміз арқылы оны қандай өңде тұрғаны ол атам заманнан келе жатқан екі медицинада да қолданылатын
көз жанарына қарап оны ашып айту бұрыннан келе жатқан дәстүр
мен көбіне көп ыыы музыка қосып қойып отырған кезде ы мынау ммм енді ыыы отвлекающий маневр деген қазақшасын айта алмай тұрмын
мынау адамды бірдеңеге алаңдатып бірдемеге елеңдетіп тұру арқылы мен әрбір нәрсені алақанға қарап айтамын біріншіден
яғни біріншіден хиромантсыз мен міндетті түрде соны жасамай жоқ хироманттан бұрын мен адамның жүйке жүйесін қалпына келтіріп міндетті түрде хиромантияны пульсодиагностиканы
барлық керекті диагностика адамның мен қателеспеуім керек өйткені түсінікті сондықтан мен соның барлықтарын қолданамын
отпен емдейді екенсіз аха сол туралы ашып айтып берсеңіз
бұл ыыы адамның бойындағы дене мүшесіндегі он екі мүше он екі канал деп айтатын болсақ меридиандарын барлықтарын жатқа білмесек те ұқсатып
біздер не үшін тәрбиелейміз емшілерді емшілердің барлықтарына да біз сондай нәрселерді үйретеміз сол нүктені басу арқылы
нүктелі нүктелерін ғана басу арқылы ыыы орап ыыы майын жағып орап қоямыз
бұл адам ағзасына зиянды келтірмеу керек өйткені сырттан келген оттың лебі адамның қан қысымын көтереді
і жүйке жүйге миға әсер етеді де жүректің тоқтауына әкеліп соғатын нәрсе ғой
сондықтан да бұл жерде өте өте ы осторожность байқамасаңыз адам өміріне қауіп төндіріп аласыз
от терапиясының тағы да бір өте жақсы қасиеті бойыңыздағы сіздің қандай да бір болмасын ыыы жел құз болсын қандай да бір болмасын науқасқа әсері пайдасы тиеді
соның ішінде от терапиясымен қазіргі таңда мінекей бесінші жыл ыыы түйеқұс майымен ол майдың әсерімен жасалынатын болса құдайға шүкір ол талай сал ауруына
ыыы ревмотойдный деформированный ревмотойд полиартрид деген нәрсе сүйек буындарының бәрі өзінің түп нұсқасын жоғалтып алған майысып қалған сондай науқастарға дейін
бауырдағы ісікке дейін бұл өзінің көмегімен жасалынған және де барлықтарының қағазы бар менде дәлелденген нәрсе
түсінікті аға халық медицинасы жалпы қазіргі дәстүрлі медицина тағайындайтын екпелер препараттар дәрілерді қолданатын кезі болады ма халық медицинасы
халық медицинасында егер біздің мекемемізде қазіргі таңда сексен екі дәрігер бар
біздің жалпы барлық неден қытай республикасынан келген қытай халқының азаматы бар дәрігер менде
міндетті түрде егер де екпе керек болатын болса құю керек болатын болса біздер міндетті түрде ол нәрсені де қолданамын
қажет болатын болса
емшілік тақырыбындағы сұрақтар осымен тамам енді творчествоңызға келсек әу демейтін қазақ жоқ дейді ғой
анда санда ән айтады екенсіз бізге жіберген материалдарыңыздың бір екеуін қарасақ үзінді көрсек
менің иә ойбай бұл қай семинар зәрем ұшып отыр
сіздің мекемеңіздің і қызметкерлері жіберді ме екен біздің арнамызға сіздің жеке коллекцияңыздан ба екен ол жағын білмедім
өзіңіздің ііі дені дұрыс ән бе әйтеуір дегенім
дұрыс ән клипі де түсірілген клипі ііі ойбай
аққулар аңсап барады көкте
қарадым аңсап қарағым сөкпе
барады ұшып қалдырып назын
қалдырып жазын қалдырып сазын
аққулар ақ сәуле таңдарым
армандай аңсаған ақ ниет жандарым
олар да қол бұлғап барады бақ нулар
барады қалықтап ақ ерке аққулар
уақытты қайдан табасыз аға
он төрт облысқа барып филиалдарды алсақ оларға барып адам қарау керек кісі қарау керек деген
сосын жаңағы м дәрігерлеріңіздің емтихандары бар алдыңызға келіп жатқан пациенттеріңіз бар
олардың әрқайсысының босанып жатқандары бар олармен бірге толғататын болсаңыз сосын ыыы жаңағы бір арақ шарап ішіп қойған адамдармен байланыста болсаңыз
мас болып қалватсаңыз иә иә
әнді айтуға уақытты қайдан табасыз өте түсінікті
мен бұған мынандай ғана жауап бере алар едім егер кім де кім өзінің мамандығын сүйетін болса
соны құрметтейтін болса оған ол әр уақытта ы уақыт та табады көңіл де бөледі және тек оны қолапаштайды
жігітке жеті өнер де аз дейді ғой қазақ халық емішісі болған соң халық әндеріне жақынсыз ба барлық әндерге
репертуарыңызда өзге тілдегі әндер де бар екен орыс тілінде ән шырқайды екенсіз орыс тілінде де бар грек тілінде де бар
бір үзіндісін көрейікші аға жақсы
миллионы миллионы миллионы алых роз
из окна из окна из окна видишь ты

свою жизнь для тебя превратил в цветы
миллионы миллионы миллионы алых роз
из окна из окна из окна видишь ты

свою жизнь для тебя превратил в цветы
маған түсініксіз бұны кім жібергені
маған түсініксіз бұны қай ұры жіберіп қойды екен
мынау жаңағы сіздің кабинетіңіз иә иә
клиптеріңіз әдемі екен жұмыс орында кабинетте отырып алып клип түсіріп тастайды екенсіз
соны мен өзім де таңғалып
бұл қай жақтан жете қалған мағлұмат деп
оңайбек аға студиямызға қош келдіңіз қалай жақсы жеттіңіздер ме аллаға
таныстыра кетейін оңайбек ағамыз ыыы бауыржан ағамыз басқаратын мекеменің заңгері
халық емшісіне заңгер не себепті керек болды
біздің мекемеміздің лицензиясын ұрлап алып бір ыыы өздеріне ат жасап алған бір өтірік емшілер көбейіп кетті дедіңіз бе жоқ мынандай болған
біздің мекемеміздің екі мекемеміздің де логотипі біздер заң жүзінде біздер соны жиырма үшінші жылға дейін өзіміздің меншікті құқығымыздағы нәрсе
ал енді қандай бір болмасын мекеменің логотипі оның аты жөні
және де құжаттағы жасалынған бүкіл құжаттың өзінің несі бар ғой салтанат жасалынған ол еш уақытта көшірмесін ешкім алуға тиісті емес қой
жалпы мен жеті атама дейін аталарым әке жағымда да шеше жағымда да молда болған кісілер иә менің аталарым құранменен адам емдеген
ең соңғы мен өзім көзім көрген менің әкем емшілік қылған жоқ ол енді совет дәуірінің азаматы дүниеден өтті
сол кісінің ағасы құлмағанбет деген кісі марқұм менің ағам қайтыс болған наурызбек ағамның үйінде жеңгеміз келін болып түсті үйге
жаңа келген келін эпилепсия талып түседі құлаватқан жерінен келіп тілін кері суырып азапқа алып жүретін еді
әкем жаңағы құлмағанбет деген ағасын алып келіп үйде ол кезде баламыз құдайға шүкір бізде енді үйде он шақты баламыз
әкем бізді шығарып жіберген жоқ отырды жаңағы ағамызды алып келді үлкен кісіні сол кісі отырып шірткі жазды
суға салып ішкізді содан бастап жаңа менің жеңешемнің талып құлаюы тиылды тиылды
енді соның әсері ме мен адам емдеймін дәрігер боламын дедім ол ары жағында енді нағашы жағымнан келген бе или олар да сондай емші болған кісілер
иә өз әкем жағынан келген бе оны айта алмаймын бірақ болды
сол бала кезімдегі менің мені білетін адамдардың мен бір көргенде мына кісінің мына жері ауырады деп айтқым қаламын
шешем ұрысатын еді жай қарап отыр неге айтасың оны деп те айтуға болмайды ғой деп сондай қасиеттер болды
яғни сіздің бойыңызда да ондай қасиет бар енді болған болған
мен оны оған мән берген жоқпын жүре бердім бірақ менің бала кезде арманым адам жасын ұзартамын мен ғалым дәрігер боламын деген адаммын
екі мың екінші жылы осы ыыы түркістан қаласына барып түркістан қаласында да бір керемет оқиғалар болды оны алла айту мақтанғандай болмау керек
сол жерде де маған танымайтын кісілер айтты өле алмай жүрсің бе неге осы ата жолыңа түспей жүрсің деді
өзбек ұлтының адамы айтты одан кейін ақтөбеге бардым айтты мен әлгі қорықтарымыз көрік қайда қазылу тұратын болса мен жүрген жерімде сондай адамдар маған айта бастады
мен оған мән бермей жүрдім менің үстімнен жетпіс сегізінші жылы әскерден келген бойда газ алпыс тоғыз деген машина дөңгелегіменен екі аяғыма төстің үстінен түсті
екі аяқ мына оң аяқтың үстіне басып өтті одан да аман қалдым ыыы аяқ та сындырдым менің көрмеген қорлығым жоқ
сол екі мың екінші жылы соңғы рет мына ақтөбе қаласына барып аяқ сындырып алған жерден тағы бір емші әйел айтты
бала мына соңғы ескерту ата бабаңның жолына түспесең біттің деді екі мың екінші жылдан бастап
намазға жығылып құран оқып жаймен осы жолға түсе бастадым бірақ жаңа өзің айтқан сияқты мен заңгермін отыз екі жыл органда істедім полиция полковнигімін запастағы
ондай жүрген жерде енді кейде айтып бала кезде айтып қалғаным сияқты біреуге көмектесемін көмегі тиіватады сөйтіп жүрдім
екі мың он бірінші жылы елу үш жасқа шығып зейнеткерлікке шыққаннан кейін енді
басқа шаруамен айналысып жүрдім бір күні осы баукеңнің алдына бардым әйелімді алып бардым қаратайын деп
осы кісі мені танып осы кісі өзінен сұрауыңызға болады неге қайда мені таныған
үш рет айтты аға сіз біздің қоғамға келуіңіз керекіз
мен жоқ дедім екі айтты жоқ үш айтты жоқ дедім артынан мен өзімді сондай кереметпін деп не етпеймін
осы келген нәрсе болса уақытымен келеді мен бір нәрсенің соңынан түсіп ізденген адам емеспін
осы міндет осыған жетемін деп не еткен жоқпын бірақ алланың қалауыменен жаңа өзің айтқан сияқты мен енді ғылымдарының докторымын диссертация қорғаған адаммын академигімін
онда да бәрі осы дүниеде өзі құдай тағала білмеймін мен мен маған өзі былай әкеліп қояды мен бір толық
бауыржан аға бойынан қандай қасиет
мен бір толықтырма жасайтын болсам бұл кісі ең бірінші келген уақытта осылай кіріп келгеннен кейін
негізі бір бойында қасиеті бар адам ыыы мынау ыыы ы орыс халқы айтады ғой балықшы балықшыны алыстан танып тұрады деп
сол бұл кісі келген уақыттағы нәрседе ыыы бұл кісі айтты қашқақтай берді мен айттым сіз кіріңіз бері қарай жоқ мен жолдасымды алып келіп едім деп
мен негізінде ерлі зайыптыларды міндетті түрде бірге қараймын қандай емнің жобасы болмасын мен ерлі зайыптыларға бірге жасаймын
бұл кісілер кіріп келгеннен кейін өзі адами затқа берілген қасиет болғаннан кейін
неше жылдан бергі менің ыыы саралы ы нәтижем бар бұл кісінің бойындағы қандай қасиет бар екендігін және де оны қолдану керек екендігін
бала күніндегі бұлтартпас айғақ дейді ғой бұл кісілер енді полиция полковнигін сендіру иландыру бір нәрсемен қиын ғой
сондықтан да мен өзінің өткен өмірін және де бұл жолға міндетті түрде бұл кісінің і бой ұсынуын қажет екендігін
неге десеңіз осы негізгі кикілжің бір бейбастақтық не ммм не жолдың болмауы деп айтаватамыз ғой енді
бір сондай себептердің нәрсесі өзі бір ііі жасалыну керек нәрсе болмаса соған ммм әсерін тигізіп тұрады
бұл кісінің бойындағы ең керемет нәрсесі бұл кісінің талғампаздығыменен және де ішкі жан дүниесінің өте керемет сезгіштігін мен байқадым
неге десеңіз мен жолдасына телепатиялық мен негізі көп адамды тексерген кезде телепатиялық информация деп айтамыз осылай мағлұмат беремін
сол мағлұматты айна қатесіз маған бұл кісі қайталап отыратын қайталап беріп отыратын
пендеміз ғой ток шоуының студиясына бауыржан ағамыз келеді деп ғаламторға жариялаған күннен бастап телефонға тыным болмады
рас ыыы хабарласқан адамдардың ішінде өзіңізге кезінде қаралған емделген сіздің жәрдеміңіз тиген кісілер де бар
студияға қарасаңыз өзіңіз танып та отырған шығарсыз сізді іздеп жүргендері қаншама
сіздің айтқан сөздеріңіз дәлелді болсын студия қонақтарына сөз берейік
бауыржан ағаның кезінде ыыы бауыржан ағаның алдынан өткен бауыржан ағаға емделген
дертіне дауа тапқан адамдарға сөз берсек
кезінде бауыржан ағаға барғанмын мына кішкентай баламды алып бардым медицинаға басын түсіргенмін басын гематома деп айтқан
содан қорқып ы астанаға алып кетулерің керек операция керек бұл балаға деп мені бір қорқытты медицина
сосын бір күні бауыржан ағаның есігін қағып бардым үйіне аға мені сөйтіп астанаға жіберватыр мені маған кетің деватыр деп айттым ағаға
аға айтты жоқ қазір мен бұл баланы мен өзім қараймын өзім білемін бұның ы результатын айтамын деп аға мен алып қалды сол жерде мхм
пышаққа түскен жоқ ой бала пышаққа түскен жоқ ағадан дейтін мен екі жыл массаж алдым
массаж арқылы иә мхм массаж арқылы балам ойнап кетті жүріп кетті
ағаға барып тұсауын өзім кестірдім
дәрігерлер не дейді қазір дәрігерлер жағдайы жақсы деп заключениесін берді
ммм лайым солай болғай аман болсын айнаш ханым
енді сегіз жыл бұрын бойы өмірге отбасымызға ақнұрдай бір қыз бала келді өте сүйкімді өте тәтті өте сондай зирек қыз келді
тіл көзден сақтасын тіл көзден сақтасын алла
сегіз жыл он бес жыл тостық енді аллаға шүкір баламыз жоқ деп айта алмаймын
ақнұрдың алдында екі қызым бар үлкен қызым жиырма жетіде екінші қызым жиырма үште он бес жылдан кейін көрген ақнұрым бар
бауыржан әбілдаевичке көптен көп рахмет бірінші аллада аллаға рахмет ііі көп жыл тостық
сізге дәстүрлі медицина қандай диагноз қойды негізі вторичный бесплодие деп қойды сондай диагноз
негізі медицина арқылы көріндім де ммм ем алдым екі рет экоға бардым бірақ та
ол да көмектескен жоқ нәтижесі өзі дәрігер ғалым
бұл кісінің өзі дәрігер
і сол нәтижесі болмады ііі бір күні бір туысымыз келді туысымыздың қасында осы бауыржан ағай екеуі жолдас екен сол кезде сөзден сөз шығып
енді бұл кісі былай өзім ғана білетін бір нәрселерді айтты жұмыс бойынша сосын сөзден сөз шығып бұл кісі емші болып шықты
содан кейін отырып отырып ыыы өзім таңғалдым бұл кісі айтқан нәрселері заттары бәрі енді дәл келіп тұр дәл келіп тұр
сол себептен өзім таңғалып отырып сосын бұл кісі айтты құмалақ ашайын саған айнаш
құмалақ ашайын деді ы жарайды дедім енді біз өзіміз классикалық ммм адамдармыз былай онша сене қоймаймыз
ақ халатты абзал жандардың бірісіз дәстүрлі дәрігерсіз иә
құмалақ ашқанда қалай болды реакцияңыз қарадым құмалақтары да қызық екен дедім
бірақ үмітсіз шайтан дейді
сол сол кісі айтты сосын қарап маған айтты сен неге үмітіңді үзіп жүрсің балалы боламын деп неге солай ойлайсың бала болмайды деп
өзім таңғалдым енді ол ыыы ешкімге айтпайтын нәрсе ғой енді туысқандарға да айтпайсың
көп жыл бойы тосып жүрміз деп енді алдымызда екі қызымыз бар дегендей
ііі содан кейін былай айттым жасымды да енді былай тұрсам да жатсам да бір ой
көптен армандап жүрміз балаларымыз болса да тағы бір ер бала болсын деп армандап жүрміз дедім
сосын айтты он күн маған емге кел деді содан кейін көресің деді жарайды дедім
жолдасыма айттым жолдасыма айттым ммм жакең барайық енді бардық қой медицина да бардық емделдік енді осы кісіге бір барып көрейік деп он күн бардық емге
уәделі он күнде иә он күнде аяғым ауыр болды
ііі біз өзіміз жеті келіншек болдық ең үлкені менмін иә
алты келіншек жас мен енді енді жасым да ыыы сондай енді ұлғайып келеді дегендей да
ыыы уже уақыт та аз дегендей тығыз дегендей ы жеті алты келіншек жас мен енді үлкен
сенімнен гөрі күдік көбірек болды ма күдік көбірек болды енді болады ма болмайды ма деп но бірақ та
он күннен кейін аяғым ауыр болды түсінікті осы алты келіншектердің алдында мен бірінші и қыз бала көтеріппін
алтауы ер бала туып мен қыз бала тудым
үлкені осы ақнұр иә үшінші қыз
ұлзира апай студиямызға қош келдіңіз өзіңіз қанша жылдан бері дәстүрлі емшілер бар і зікіршілер бар
ыыы имамдар бар көріпкелдер бар небір қасиетті адамдардың арасында жүрсіз
қазіргі заманға қарап айтыңызшы шын емші мен алаяқ емшіні қалай ажыратуға болады
ал енді мына кісіге мен бас иемін бауеке сіздің сыртыңыздай былай жақсы білемін телевизордан талай көрдім
сіздің мынау маралы марал ишан ишанның ұрпағы дегенге бас иіп отырмын
зияратқа басына барғанбыз ол кісінің халыққа көп істеген жақсылығы көп енді айтсақ әңгіме көп
енді жаңағы алаяқпенен шын емшіні ажырататын болсақ алаяқтар алдымен ақша сұрайды
ақша сұрайды алдымен мынанша ақша әкелесің мен сені емдеймін дейді оған сенуге болмайды мына кісінің мінекей айтып отыр
ы халықтың жағдайына қараймын оның барына жоғына қараймын деп отыр осындай адамдар елімізде көбейе берсін
ыыы осындай емшілер керек бізге қазақстанға өте керек ы сіздің түріңізді көріп өзім өзім қуанып қобалжып та отырмын
жаңағы енді емші деген біздің халықта қазақ қазақ халқында өте бұрыннан ежелден келе жатқан жаңағы өзіңіз айттыңыз ғой
баяғы иә әлмісақтан келе жатқан біздің қазақта қонған емшілер бұл небір емшілер өткен мысалы хандардың да жанында жүрген
хандардың жанында емші мен көріпкел құмалақшы болған жолын болжау үшін
ал біз енді мынау қазіргі заманда біз көбінесе жоққа шығарамыз ол жоқ емес бар ол қасиет бар
мына кісі де қасиет болғаннан кейін алланың сүйген құлы болғаннан кейін бір жағы жаңағы марал ишанның ұрпағы болғаннан кейін мінекей қандай қолдау
өте тамаша сізге бас иемін мінекей қанша халықты міне қанша перзентті қанша қазақстанымызды әкеліп отырсыз мысалға өмірге жоқ тумайды дегеннің өзін туғызып
жоққа шығарамыз деп айтып қалдыңыз ғой енді осы тұрғыда ғылымның м қазіргі заманның білімнің технологияның тілінде сөйлейтін технологияның дәуірінде өсіп
бой жетіп ер жетіп кел жатқан жастарды сөйлетейікші ендеше сөйлесін
халық еміне жалпы емішлерге жастар қалай қарайды мадияр
жалпы негізі қалай қарағанда бұл кісілер енді сол ііі бір шама көпті көрген адамдар ғой енді жалпы сіздер ыыы сол уақыттан бері жаңағы адамды емдеп жаңағы
бір сұрақ қояйын он сегізде ғой ааа жақсы айта бер
енді ол сіздің кезіңізде емдеу солай болатын болса мысалы қазір ол кезде енді медицина дамымаған кезек қой әлі жаңағы ғылыми дәрілер ғылыми зерттеуден өтпеген кезеңдер
ол кезде барып жаңағындай халық еміне жаңағы баратын болған иә
ал қазіргі таңда мынау енді жиырма бірінші ғасыр мынау екі мың он сегіз он бесінші жылдан жоғары қарап қой енді қазір қазақстан дами бастаған уақыт қой
ыыы адамдар мысалы осындай біз сияқты жастар ыыы жаңағы дәрілер ғылыми зерттеуден өтті мен оған сенемін деп
сізге жаңағы сенбейді ғой олар енді барып көрмеген адам болатын болса деп кетіватқан адамдар
есіміңіз кім мадияр
мадияр көкем жасыңды бекерге сұраған жоқпын мен қазіргі жеті жылда статистиканы өзім ы жасаймын және де бүкіл кәсіби халық емшілеріне соны жасатамын
аға сөзіңіз ауызыңызда ойын аяқтатайық
жоқ қазіргі таңда менің айтқым келген нәрсе жиырма беске дейінгі он жеті мен жиырма беске дейінгі жастар бізге келеді мхм
ойыңды аяқта мадияр ммм
сол айтайын дегенім сол жаңағы ыыы жаңа дәрілер ғылыми зерттеуден өтті деп ыыы жастар сізге бармай жатса сізде қандай не болады жаңағы не дейді
қандай сезімде боласыз егер жастар сізге бармай жатса мен қазір ондай емшіге сенбеймін дейтіндер
жоқ ол ыыы ол сұраққа жауап беріп қойды жастар келеді
қазіргі жастардың көзқарасы қандай халық емішлеріне
жалпы мен негізі аса қатты сене бермеймін ондайларға ыыы болады ыыы ауылға барған кезде кей кезде жаңағы дұға оқып не болмаса көз тигеннен сақтайтын кезде ғана барамын да мен ал
бәрібір барасың ғой енді бірақ енді былай ем сұрап барып көрмеппін
жоқ енді дұға не үшін салады саған
не үшін береді адамға
дұғаны емшілерден емес имамдардан да сұрауға болады иә дұрыс айтасыз
жаңағы маза қашқан кезде орнынан тұра алмай төсек тартып қалған кездері барсам
түбінде бәрібір сол халық емшісіне бардың ғой иә барасыз ғой
сіздің де мамаңыз да папаңыз да барады бірақ енді
микрофон алыңыздар замандастырым отыр ғой іні қарындастарым
ассалаумағалейкум ііі бір сұрағым бар еді сізге із емші яғни ііі діни ііі діннен шықпайсыз ғой діннен діннен шығушы емеспін
сол ыыы бір сұрағым бар еді сіз жаңа клипте кабинетіңізде көздің суреті бар андай көк болады ғой іхі сол ы енді ол дінде негізі оған қарсы ғой іхі
кімде кім сізге қадырменді қонағы ретінде не болмаса құрметті адам ретінде әрбір мемлекетке барған кезде сізге сыйлық береді ғой мысалға
мен не деп айтамын сол кезде жастар меннен мынаны көрсе мына көзден менен шошиды деп айта алмаймын
яғни ол сізге сыйлық ретінде келген түркиядан келген
жақсы аға сөйлей білсек тыңдай білейік ойыңды аяқта
ол сыйлық түркиядан келген
енді сыйлық жарайды бірақ ол ширкке жатады ғой негізі
неге енді сіз оны іліп отырсыз яғни ы енді қосып отырсыз ғой серік
жастарға қойылған негізгі сұрақ былай болған медицинасына сенесіңдер ме сенбейсіздер ме
ыыы негізгі өзім былай ыыы қоршаған орта енді балаларға қараған кезде олар көбінесе ондай неге бара қоймайды
ыыы керек болса клиникаға поликлиникаға бара салып жазылып ы сондайға
өзіңіз қай өңірденсіз
сенің айналаңдағы жастар иә иә қарағанды
екі жағыңда екі әпкең отыр екеуіне де дәстүрлі медицина көмектеспеген иә
микрофон алыңызшы
мен ол тәжірибемде болып көрмеген мен шынымды айтсам қазір ғана көріп отырмын мен халық емшісіне барып емделіп келген адамдарды дәлел ретінде мен қазір ғана көріп отырмын өзім
өмірлік тәжірибе демей ақ қояйын осы көрген адамдарымдың ішінде менде бірінші адамдар студиядағы адамдар
емшіге барып емделіп келген мен осы уақытқа дейін мүлдем сенбек түгілі ол туралы ақпаратты тыңдамайтынмын да
себебі мен ыыы осындай ой болатын әрқашан халық емшілері і немесе бізде осындай таптаурын қалыптастып қалған ғой
көшеде отыратын анандай құмалақ ашатын бал ашатын солардың барлығын халық емішлерін бәрін бірге
жаңылыспаңыз шатастырмаңыз жоқ бізде осындай таптаурын
сіз солай ойлап келдің бір топқа
бір топқа жатқыза салып сондай бізде таптаурын бар ғой мен
иә сол үшін мен қарамайтынмын да тыңдамайтынмын да ііі бірден ондай басталып жатса өй өтірік сондай ғана болатын мен дәлелді бір осы жерде ғана көріп тұрмын
бірінші рет дәлел кездестіріп тұрсыз ғой иә осы уақытқа дейін мен тек ғылыми медицина ыыы сол ғана дұрыс деп ойлайтынмын рахмет
психология бұны не деп түсіндіреді екен
жаңағы адамға ерекше қасиет қону болашақты болжау немесе өткен шағын көріп тұру көз жанарына қарап біліп қою деген алтын ханым психология не дейді бұған
сұрақ қойсам болады ма
маған қызық та жаңа айтты ғой ыыы сіздің ы емдеу емдеу ы салаңыз
психология қай қай сала общая психология
қараңыз сіз ыыы дінді де қосып емдейсіз дедіңіз иә бір сөзіңізде хиромантияны да қосып емдеймін дедіңіз психологияны да түрде иә ы это же
бұның барлығы ыыы бір біріне ы байланыспайтын ғылымдар ғой
ммм бұл кісі менің ойымша психосаматикамен жұмыс жасайды яғни что говорит тело и что говорит разум
ол кісі дене мен сананың қалай сөйлеуін тыңдай білетін болып тұр
мысалы көп халық емшілеріне қандай адамдар жолығады халық емшілеріне ыыы белгілі бер медициналық көмектен көмек ала алмаған
ендігі соңғы үміті осы халық емшісі деген кісілер барады негізі көбінесе иә статистикаға сүйінетін болсақ
одан кейін мысалы медицина қай уақытта көмектесе алмайды медицина ыыы белгілі бір ы деңгей ыыы асқынған жағдайда аурудың деңгейі
немесе жаңағыдай толықтай бір диагноз мүмкін ол сол бір медицина саласындағы қызметкердің қателігі шығар толық медицинаның емес
немесе ол ыыы емшіге барған жағдайда мына адамның ыыы мына ауруы белгілі бір деңгейде жақсарып қалған жағдайы болар
немесе ы бұл кісі шынымен психологияны ы қолданатын болса ыыы сол арқылы емдейтін болса онда ол кісі ы жаңағы бауыржан аға иә ы бауыржан аға ыыы
программа бар ғой адамның миында белгілі бір санасында программа бар сол ыыы программаны ы кері программалау арқылы яғни
ы ыыы адам өзі самовнушениемен осы нәрсені өзі самоисцелениемен занимается ыыы өзін өзі емдеумен айналысады адам
жалпы ыыы зерттеулер айтады ғой ұлыбританиялық дәрігерлердің зерттеулеріне сүйенсек мәселен жазылмайтын аты жаман ауру дейді қазақ обыр рак иә
соған ұшыраған ересек адамға қарағанда кішкентай бүлдіршіннің айығып кету мүмкіндігі мол екен
өйткені м ересек адам оны ол ауру туралы біледі ол аурудың салдары туралы біледі де күйзеліске түседі бірден
ал кішкентай бала ол туралы білмейді бір жерім ауырып қалды деп ойнап күліп ы айығып кетемін жазылып кетемін деген сенім сіз айтып тұрған осы сенім ғой
адам ыыы бұл кісіге сенеді иә бірінші сенім сол сенім ол өзін өзі емдеуге алып келеді де саналық соған бағыт бағдар программалайды
ал енді жаңағы ата бабадан қонатын қасиет туралы не дейсіз
көріпкерлік туралы айтпай ақ қояйын иә домбыра тарту мысалы ән айту деген
егер ыыы медицинада жалпы генетикамен ыыы генетикамен ол берілетін қасиеттер болады мен оны осылай түсіндіремін
мүмкін сол қасиеттер яғни ол көріпкерліктен бөлек емшілік деген ол ы жай ғана адамды тани білу
адамды ыыы тани білу деп атаймын мен оны
сол айтып тұрмын ғой мен үшін магия сиқыр деген нәрсенің барлығын нәрсе жоқ
психология ыыы немесе жаңағы тағы да басқа нәрселермен түсіндіруге болады немесе это просто автокоррекция или замена слов
айшагүл апай мұқият тыңдап отырсыз ғой басынан бастап бір керемет ой түйген шығарыз айтарыңыз бар ма
бұл кісінің енді бұл кісі енді айрықша кісі деп есептеймін
себебі бұл медицинскийді өзі бітірген медицина сосын бұл ы халық емімен бірге біріктіртіп ыыы жұмыс жүргізіп отыр ғой
бұл тәуіп болу әркімнің адамның қолынан келе бермейді ғой олар тылсым дүниемен байланыса отырып сөйтіп әркім әртүрлі емдейді
біреуі қобызының әнімен я домбыраның несімен бұл кісі де ііі сөйтіп ііі жаңағы емін жүргізіп отыр ғой
жаңа сіз айтыватырсыз он ыыы ол дұрыс неге байланысты емес дейсіз бәрі байланысты ол
ы байланысты менің өзімнің ойымша байланысты сияқты енді бәрі бұл кісі енді емдеп отырғаннан кейін
ол сосын үш күн деп тұр үш күннің ішінде айтамын дейді үш күннің ішінде ол адамға қарап біледі
бұл кісіні мен емдеймін бе емдемеймін бе деп себебі ол адамды адам өзі сену керек бұл кісіге барып тұрғаннан кейін беріліп тұру керек сол кезде емі жүреді
а егер ол кісі берілмей ой қойшы осы қойшы анау мынау дем тұрса ол ыыы жаңағы ем қонбайды ондай кісілерге
ыыы сондықтан ыыы мен жаңағы бір жағынан ы өзім айтып тұрмын ғой емшілерге барып көрген жоқпын
ііі жаңағы медицинаға енді бірінші очередь мен бірінші медицинаға көрінер едім енді
енді бір қиналған бір болмайды уже бітті бүйтті сөйтті деген кезде возможно осындай емші ағаларға көрінер едім
айшагүл ханым мынаны айтыңызшы шөп дәрілермен емдеу ол бұрыннан келе жатқан дәлелденген ғылым дала медицинасы дұрыс па
бауыржан ағамыздың бойында енді ыыы халық емшілігінен бөлек жаңағы тылсым энергетиканың болуы көріпкелдік болжап біліп қоюы
оның бәрі қосылғанын қалай түсіндірер едіңіз
енді бұл сондай табиғат оны сондай жаратты да енді соның ішінде бәрі болып тұр бұл кісі
ыыы бұл кісі дегенде бәрі енді оқуын да оқыған бітірген бәрін біліп тұр ғой барлық несін
біліміне күмән жоқ ы мен өзім түсінбей тұрғаным сол ы атадан қонған қасиет жаңағы тылсым күштерді сіз қалай
ол тылсым ыыы дүние оны айтып тұрмын ғой әркімнің қолына бере бермейді ол сөйтіп жаратылып тұр
аға ендеше ммм сөзіңіз дәлелді болсын қазір маған қарап тұрып бір көріпкелдік телепатиялық қасиетіңізді іске қосып жіберіп бірдеңе айта аласыз ба
мен олай жасаймын мен және де оған қарсымын
яғни айтпаймын
арнайы қабылдауға бару керек пе сізге міндетті түрде міндетті түрде мен әрбір кәсіби халық емшісіне де соны айтқым келеді
жаңа айтыватыр ғой көшеде отырады пәлен түген деген нәрсе менің кәдімгідей шымбайыма
бірақ біліп тұрсыз ғой міндетті түрде
менің өткенімді де алда болатын
ол маған ешқандай қызық емес негізінде біліп мен не нәрсені де менің әріптестерім жолдастарым ең бірінші осы ыыы бірінші әлем емшісі атағын алып келдім мен екі мың бесінші жылы
сонда жұрттың барлығы мені көрген кезде пакетін алдына көкірегіне тығылып қашатын тұғын
сен бірдемені айтасың қазір көріп неғып қаласың мен негізінде бұдан он жыл бұрын кездескен болсам сізбенен
мен сізді мына жерде құлатпасам да отырғызуға жететіндей шамам бар еді айтып өйткені ол кезде жас болдым
ол кезде мен таңғалдыру үшін жұрттың барлығын таңғалдыру үшін кез келген жерде сондай анонс жасап кететінмін
кез келген адамның ыыы жүзіне ішкі ағзасын несін иә оны мен білемін
кез келген адамның түріне қарап бұрын не болғаны
сол ойға қарай адамды бағыт бағдарлап жіберемін
мүмкін бір ғана нәрсе айтыңызшы жоқ айтпаймын мен туралы өткенім туралы жоқ
оның не үшін ол айтпайсыз негізінде әркімнің өзінің ұстанымы болады иә
мен өзімді маман санаймын мысалға өзімді маман санаймын өзімнің киім деп айтады ғой әркім өзінің мен соны құрметтеймін
өткен өмірімді жайып салады ма деп өзім уайымдап тұр едім негізі жоқ құдай сақтасын
айгүл апай сіз бауыржан мырза қош келдіңіз мен сізге тек бір сұрақ қояйын деп едім іхі
не үшін ы медицинский нені институт академия не бітірдіңіз ау
не қай жерде не бітірдіңіз институт
институт актюбинский алматинский алматыдан
сұрағыңыз нақты қандай нақты мынандай сұрақ қояйын деп едім сізге
терапевт болып па қай салада сіз психиатр а психиатр вот сол
қай мекемеде істедіңіз алматының мекемесінде ме қай мекемеде істеп
жоқ мен ресейден тоқсан сегізінші жылы ғана келдім қазақстанға
тоқсан сегізінші жылы келдіңіз
келгенде емші болып келдіңіз ы но как
қалай мен емші болып келемін егер ол жақтан қолымда дәрігерлік дипломымды алып келетін болса
дипломыңызбен жұмыс істедіңіз бе дәрігер болып иә неше жыл
бізде мынандай орталық болған центр народной медицины республиканский деген
ыыы зам по лечебный часть работа с целителями мен сол кісілермен мен бірдеңе сіз мен сізді түсіндім
административныйға кеттім бірден а административныйға кеттім клиникада емес
клиникада істемедіңіз биоэнергетик
биоэнергетик деген сіз менің мамандығыма биоэнергетик
биоэнерготерапия деген совсем сіз халық медицинасындағы бір бөлімді айтып тұрсыз
иә иә біресе сіз менің мамандығыма кетіп тұрсыз иә мен биоэнергия терапияны да меңгеремін халық медицинасын да меңгеремін дәрігерлікті де меңгеремін
хиромантияны да меңгересіз психологияны да меңгересіз психосоматиканы да меңгересіз иә
дұрыс бүгінгі бағдарламада бірнеше сұраққа жауап алды деп ойлаймын құрметті көрермендер
жақсы болу жаман болу өзіңнен дәл осындай ұстаныммен өмір сүретін
және өзіне ем іздеп келген адамдарға бірінші кезекте осы бір қарапайым қағиданы түсіндіруге тырысатын бауыржан ағамыздың оқиғасын айттық біз
сену сенбеу құрметті көрермен әрине өз еркіңізде
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана аман сау болыңыздар